құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы таңылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
барлықтарыңызға сәлем
сіздермен бірге мен алтынай және сіздер оян батырдың кезекті эпизодын тыңдап отырсыздар
құрметті батырлар сіздермен жаңа маусымда қайта қауышып отырғаныма өте қуаныштымын
өйткені алдыңғы маусымда оян батырдың алғашқы шыққан демо эпизодтарын демалыс уақытыңда өзім бір тыңдап қарап едім дыбыстың сапасы өте сұмдық
және де сіздердің сондай сапасы жақсы емес эпизод тыңдауға мәжбүрлегенім үшін сіздерден қатты кешірім сұраймын
және де қайыржан ағаға осындай ерекше қолдау білдіріп маған стимул беріп ештеңеге қарамай сол эпизодттарды жариялағаны үшін үлкен алғыс айтқым келеді
жаңа маусымда мен де микрофон алдым
ендігіде сіздердің құлақтарыңызды ауыртпаймын
және де жоғары біраз жақсырақ сападағы ы дыбыспен эпизодтар ендігіде шығатын болады
сонымен қатар тек дыбыс сапасы ғана емес алла қаласа қонақтармен де сондай тұщымды әңгімелесіп салмақты ойлармен сіздермен бөлісеміз деген ниеттеміз
сонымен құрметті батырлар бүгінгі эпизодқа келетін болсақ
бүгінгі эпизод қонағы фатима молдашева
он жылдан астам уақыт бойы америка құрама штаттарында тұрып келеді
және де ақш та калифорнияда стэнфорд университетінде шетелдік азаматтарға қазақ тілінен сабақ береді
сонымен қатар өзі кәсіби лингвистика саласының маманы болып табылады
осы тіл саласының маманы ретінде біз фатима молдашевамен осы қазақ тілі мәселесі жөнінде өте сондай ашық әңгімелестік
және де бүгінгі эпизодта фатима молдашева бізге шетелде қазақ тілін үйренуге қатысты сұраныс қандай деңгейде екендігі жөнінде
шетелдік азаматтардың америкалықтардың қазақтың мәдениетіне өнеріне қатысты көзқарастары қандай екендігі жөнінде бізге өз тәжірибесімен ойларымен бөліседі
сонымен қатар шетелдік студенттерге қазақ тілінен сабақ берудің қызықтары мен қиыншылықтары жөнінде
және де өзі ақш та өмір сүріп жатса да сол жақта тұрып жатса да балаларын ана тілі ретінде қалай қазақ тілімен сусындатқаны жөнінде
өзінің тәжірибесімен еңбегімен ойларымен бүгінгі эпизодта фатима бізбен бөлісті
бүгінгі эпизод өте маңызды сондай бір түртіп аларлық дүниелер өте көп эпизод
сіздерге ұнайды және де сіздер үшін сондай тағылымды болады деген ниеттемін
ендеше бастайық
ең бірінші фатима сіздің есен амандығыңыз көңіл күйіңіз сол туралы сұрасам
көңіл күйіңіз көңіл күй көңіл күйім жақсы
қазір біз мен ақш та калифорния штатындамын мхм
бізде ауа райы әрқашан жақсы болып тұрады көктем басталды сондықтан көңіл күйіміз өте жақсы мхм тамаша
фатима ең бірінші барлық тыңдармандарға түсінікті болу үшін өзіңіз кімсіз немен айналысасыз сол жөнінде біраз ақпарат берсеңіз
жақсы мен енді ыыы атым фатима
ыыы мен қазір шетелде калифорния штатында стэнфорд университетінде қазақ тілінен дәріс беремін ааа аспирант студенттерге
бұрынғы өзімнің мамандығым ыыы лингвистика
ы он жылдай бұрын екі мың тоғызыншы жылы индиан университетінде осы ақш та бітіргенмін лингвистика магистратурадан мамандығым бойынша сол
бітіргеннен кейін ыыы қазақстанға барып кбту университетінде лектор болып жұмыс жасадым
содан кейін қазір қайтып келіп содан бері қазақ тілін беріп келе жатырмын аха америкада аха
осы қазіргі таңда америка құрама штаттарында қазақ тілінен сабақ беремін дедіңіз ғой
ы жұмыс орныңыз туралы шетелдік студенттерге қазақ тілінен сабақ беру сол жөнінде айтып берсең
енді менің беріп келе жатқаныма көп жыл болды
сондықтан ы тәжірибем өте көп
ал шетелдік студенттерге келетін болсақ олардың ааа аспиранттар негізінен әрбір әр түрлі мамандықта оқитындар
біреулері лингвистикада оқыса біреулері ііі орта азияның саясатын оқиды
ал кейбіреулері өте ыыы қалай айтсам болады мхм қазақ тілін қазақстанды оқу оқу оқып білу үшін емес өздерінің қызығушылылықтарына байланысты
мысалы кейбір студенттер менің қазақстанның қазақтың тарихын тарихына мәдениетіне қызықпайды тек қана оның қол өнеріне қызығады
сондықтан қазақ тілін үйреніп жүр
қазақтың қол өнерін дұрыс тереңірек танып білу үшін мхм ыыы сол
қазақ тіліне студенттеріме келетін болсам қандай тағы басқа қандай сұрақтарыңыз бар
көптеген тілдерге байланысты сұраныс болады ғой мысалы
қазір әлемде мысалы ағылшын тіліне дейінгі сұраныс ол онсыз да түсінікті
одан кейін қазіргі таңда қытай тіліне қатты сұраныс өте қатты өсіватыр аха адамдардың арасында аха
шетелде қазақ тіліне қатысты сұраныс ол қаншалықты
оны енді жыл сайын өзгеріп тұрады
мысалғы сіз айтқан шет тілі енді қазіргі кезде қытай тіліне деген қызығушылықтың өсіп өтуіне қытайдың экономикасының ыыы қатты ы үрдісті дамуына байланысты болып отыр ғой
сол сияқты қазақ тілін оқу да саясатқа байланысты
мысалы бір жылдары орта азия департаментіне бір жылдары өзбек тіліне ыыы сұраныс көп болып сол жерге студенттер мхм
енді ол сұраныс деген шетелдің бәрі і қазақ тілін оқиын деп жатырған жоқ оны өзіңіз білесіз
сол университеттегі алып жатқан мамандықтарына байланысты иә
жаңа ана алдында айтып кеткенімдей мысалы олар орта азияның саясатын оқып жатырса соның ішіндегі бір тілді таңдайды өзбек не орыс не қырғыз
мхм сол жалпы саясатқа байланысты
дүниежүзілік саясатқа байланысты сұраныс өзгеріп тұрады жыл сайын
мысалы бір жылдары қазақ тіліне сұраныс өте көп болып көбірек студент болса бір жылдары қазақ тілі жабылып қалып тіпті ұсынылмай өзбек тіліне сұраныс көп болады
қазіргі кезде мына ұйғыр тіліне сұраныс болып жатыр
өйткені өзіңіз білесіз саясатқа байланысты қытайдағы
ал ы менің қазіргі осы семестрде оқып жүрген студенттерім олар оған байланысты емес жаңағы
олардың жалпы өзінің жеке қызығушылығы
сол екі бір мысалға екі студентім бар мхм
олар жаңағы айтып өттім ғой қазақтың ы өнеріне мхм өзінің ы қолөнеріне қызығады
олар сол бұрыннан бері тестильмен ыыы материалмен айналысып келе жатқан адамдар қолөнермен
әсіресі мына киіз сырмақ деген ммм соның оюлардың ы мән мағыналары сол қазақтың жаңағы сол сол жақ қол өнері өте бай деп есептейді олар ыыы мхм
қазіргі кезде осы тап кезде лос анжелестің үлкен музейінде де осы біздің сырмақтарға ұқсас бір не болып жатыр ыыы қалай еді көрме қазақша айтқанда иә көрме көрме болып жатыр
кішкене бізге ұқсайды қазақтың жаңағы нелеріне тестильдеріне мхм
ал басқа екі студентім олар лингвист
қазақ тілінің жаңағы структурасына құрылымына қызығып соны зерттейді
сол жөнінде өздерінің зерттеулерін жүргізеді
сондықтан ол мамандықтарына байланысты шетел енді ол үлкен ел ғой және мхм университет өте үлкен
студенттердің қызығушылығы әртүрлі
сол студенттердің қызығушылығына байланысты жеке индивидульно ммм
түсінікті ііі сонымен қатар фатима мына нәрсені сұрағым келеді
сіз білесіз бе америкада мысалы қандай да бір университетте қазақ тілі арнайы факультеті бар ма мамандығы андай факультеттер мамандықтар бар ма сол жөнінде біраз білесіз бе қандай да
мына жақта бүкіл штат бойынша тек қана жазғы программа бар жазғы тіл программасы сонда қазақ тілі ііі жаңағы ұсынылады басқа орта азияның тілдеріне тілдермен бірге тұрып
ал былай ыыы жалпы қазақ тілі маманы бойынша жеке факультет жоқ
стэнфордтағы менің университетім олар орыс тілі департаменті бар орыс тілі факультеті бізше да аха
соның соның студенттері қазақ тілін былай оған қосымша алып жүр меннен
ал манағы лингвистика студенттерім оларды тек қана өзім лингвистиканы студенттер бітіргенде лингвистика маманы болып шығады
олар да қазақ тілін де қосымша алып
өздері сұраныс жасайды осындай тілден сабақ алғымыз келеді сосын университет соған байланысты жаңағы лекторларды іздеп тауып береді мхм түсінікті
тіл бойынша жаңағы факультет жоқ ондай қазақ тілі әдебиеті немесе мәдениет бітіріп шығатын жеке дара оған арналған факультет жоқ аха түсінікті
енді өзіңізге оралатын болсақ фатима өзіңіз осы лингвистика саласын қалай таңдадыңыз осы жолға өзіңіз қалай келдіңіз
өзіңіздің қалауыңызбен осы қазақ тілі саласына қызмет ету осы қазақ тілін шетелдіктерге оқыту секілді саланы өзіңіз арнайы осыған жоспарлы түрде келдіңіз бе әлде осы дүние қалай болды
жоспарлап келген жоқпын
бұрынғы бұрынғы кезімнен осы қазақ тілі әдебиетін ыыы әдебиетімен жақсы ыыы жаңағы болатынбыз
біз қазақстан кезінде болған олимпиадаларға қатысамыз ғой мхм соның сол бағытта болатынмын мектеп кезінен сол
сонда университетте жұмыс жасап жүрген кезде бір грантпен келдім екі мың жетінші жылы жаңағы индиана университетіне
мхм индиана штатындағы соған қазақ тілін ііі сабақ беруге әрі екі жыл лингвистика магистратура оқуда сол сол бағдарламамен келіп қалдым
ммм яғни сізде бакалавриаттағы мамандығыңыз қазақ тілі филологиясы мамандығы бойынша қазақ тілі әдебиеті
жоқ бакалавриат бойынша мен қазақстаннанмын ааа қазақстан униаерситеттен алғаным ол шетел тілі мұғалімі
бар ғой ағылшын тілі шетел тілі мұғалімі сол болатын мамандығым ыыы түсінікті
бір ютубтан арнайы бір қазақстандық жастардың бір блогын көріп едім
сол кезде олар да қазақ тілді жастармен орыс тілді жастарды салыстырады да ыыы біздің қазақстандық қоғамдағы
сол кезде олардың көбісі қазақ тілді жастарға мысалы мен сияқты мхм сондай бір агрессивті жастар ретінде сипаттама береді де
мысалы мысалы сіз иә ол өте ол басқа тақырып
біз қазір қазақ отырсақ мысалы шетелдіктер қазақстан мына өскен сайын ыыы дүниежүзілік мына көп студенттер шетелге шыққан сайын ыыы бізде ұғымдар түсініктер енді өзгеріп келе жатыр ғой
мына мхм жастардың мына подкасты маған ұнайды бұрыннан күтіп жүргенім осындай бір нәрсе еді жаңа көзқараспен қарайтын жастардың ашқаны иә мхм
мысалы бұрынғы шетелдік мына қазақ тілді оқитын шетелдіктерге шетелдіктерді қарап отырсаңыз қалай өзгергені бағыты жаңа қызығушылығы
бұрынғы кезде олар қазақстанға баяғы сол бір сарынмен қараса кеңес үкіметінің жаңағы кеңес үкіметінен тәуелсіз алып шыққан ел ел сияқты иә жаңағы не
қазақ ой барсақ бәрі қазақстанға қазақ тілін оқимыз да шетелдіктер шетелден қазақстанға барсақ ол бәрібір керек емес тіл бәрі бізді көрсе орысша сөйлейді деген де мхм
ал басында да мысалы екі мың жетінші жылдары болашақ студенттері келгенде қазақтарды іздеп барғанымда олар да орысша сөйлейтін де мысалға мхм привет мысалы приветтен бастап да мхм
ал қазір енді өзгеріватыр ғой сол мен шетелде жүрсем де жыл сайын жазда барып тұрамын өзгерісті жайлап жайлап байқаймын және ол өзгерісті қошеметтеп қарсы алу керек
басқа тек қана жаңағы жастардың өзі тырыспай басқа үлкендер де жақсы қарсы алу керек деп ойлаймын
жаңағы қазақтың несін қазақ тілін беделін тек қана қазақстанда емес шетелде де мхм
сондықтан осы подкаст сияқтылар маған ұнайды бірақ та жаңағы тақырыбын басқаша жаңа анық тақырып таңдау керек шығар деп ойлаймын
орыс тіліне келгенде көп тақырыптар көп те қазақ тіліне келгенде кішкене азайып қалатын сияқты ғой
сондықтан да сондықтан да шығар мысалы басында қазір калифорнияда қазақтар өте көп те студенттер бар жұмыс жасайтындар бар жаңағы лос анжелеске келетін
басында менің екі ұлым да қазақ тілін сөйлейді мен орыс оларға орыс тілін үйреткен жоқпын
мама несі әкелері қазақ мхм ой әкелері ағылшын осы шетелде жүріп қазақ тілін өзім үйде де қазақша сөйлейді және қазақ тілін сегіз жасар балам оқи алады
мхм соларды мен наурыз бірдеңеге болғанда енді ұмытпасын деп алып барғанда бәрі кездескен отбасылардың бәрі орысша сөйлейтін де екеуінің тілі байланып қалатын
ііі сосын ы үйге келген соң айтатын сен маған қазақ тілін қазақтарды көруге алып барамыз деп едің ғой бәрі орысша сөйлейді біз сөйлей алмай жүрдік деп ааа ойнай алмай жүрдік деп мхм
соларды көргенде мен басында болашақ студенттеріне лос анджелесте тіке айтқанда неге қазақша сөйлемейміз а қазақша неге деп емес енді былай қазақшаға тартқанымда бәрі айтады мен тіпті өзімді таныстырғанда да осы осында
қазақ тіл тіке айтатын ну кому нужен здесь казахский да ну даже это в казахстане он не нужен деп жаңағы қыздар айтып отырады
ол екі мың он бірінші жылы солай болатын көзқарас өте сирек болашақтар келгенде
аха қазір өзгеріп келе жатыр мен айтпай ақ кейбір семьялар жаңағы өздерін ұятты сезенетін де сияқты балдары орысша сөйлей бастағанда мхм қазақша сөйлеп сондықтан меніңше бұл жағдай көп жұмыстану керек
мхм болашақта өзгереді деп ойлаймын жаңағы көзқарас
біздің қазақстандағы көзқарас дұрыс болмай тұр ғой сондықтан шетелде де сондай көзқарас болады мхм
қазақтың өзіне өзін деген сенімшілдігі және қазақ тілін деңгейін көтеру деген сол қазақтардың өздеріне байланысты ғой бірақ өзін сенімшілдіктері өздеріне деген сенім сенімсіз болып тұр әрі мхм
жаңағы балаларымды қазақ тіліне үйреттім олар таза қазақша сөйлейді деп айттыңыз ғой
шетелде мысалы отбасында мысалы жұбайыңыз ағылшын бола тұра балаларыңызға осылай қазақ тілін үйрету оларды қазақша сөйлету мысалы сондай бір қиын болған жоқ па сіз үшін
қиын болғанда жаңағы ананың тілі өзінің жаңағы ана тілі балаға сүтімен ана сүтімен берілетін нәрсе деген қазақта ұғым бар ғой иә мхм
бала қай жерде жүрсе де қай ортада да жүрсе де анасына қарап анасының тәрбиесіне көбіне ана тіліне қарап анасы қалып қай бағытқа мхм бұрса сол бағытқа жүреді ол бәрібір де ол қандай мектепке барса да қай ортада жүрсе де
сондықтан мен әуелде бастан қазақ тілін сөйледім өзіміз қазақ болғасын енді орыс тілін сөйлегім келген жоқ орыс тілін біле тұрсам да
өйткені олар өсіп келгенде олар жаңағы қанымыз қазақ деп айтқанда қазақша сөйлеп өздерін өздеріне жаңағы тұлға ретінде сенімді қарасын деп
мысалға он олар жиырма жасқа жеткенде отыз жасқа жеткенде біреу сұраса жаңағы или бір мамандық таңдаса қазақ тілін қазақ жаңа қазақсың бірақ енді қалай қазақ ағылшынша сөйлеп тұрсың дегенде олар өздеріне сенімді жауап бере алады
жоқ мен жаңағы тілімді білемін арғы жағымды білемін дегендей ммм мхм
сондықтан мен өте көп соған ыыы еңбек етіп қазақ тілдерін сақтап қалуға тырыстым
қазақ тіліне байланысты тағы да бір келесі проблема бар мхм мысалы қазіргі таңда өзім де кейбір аудармалармен айнал айналысамын да негізгі мамандығым инженер бірақ ретінде
ыыы мхм сол кезде біздің қазақстанда өзге тілдерден кірген кірме сөздер көп
бірақта мысалы тілді жаңарту ы мысалы қазіргі заманға бейімдеу деген секілді процесс бізде байтұрсыновпен тоқтап қалған сияқты осыған байланысты
сіз қиыншылықтарыңызды айтып отырсыз ба аудармаға келгенде
ия жалпы осы қазақ тіліндегі осы мысалы түйіткілдерге байланысты сіздің пікіріңіз қандай
мысалы ы ағылшын студенттер сізден қазақ тілін үйренген кезде қандай да бір сөздердің аудармасын сұраған кезде мысалы кейбір сөздерді аударуға келмейді
мысалы біз тікелей орысша сөздерді айтамыз яки басқаша кірме сөздерді айтамыз
ыыы бірақ оның тікелей қазақша аудармасы жоқ осыған байланысты ол жағын қалай үйретесіз қалай аударасыз
ааа жоқ енді ол кірме қазіргі заманға байланысты кірме сөздерді аударып қажеті жоқ қой қазақ тіліне аударғаныңызда
мен енді аударумен айналысқанда жақында шыққан менің мен бір ыыы білесің ғой да мхм
соның қазақшаға аударып баспаға шығарған алисаның ғажайып ы елі деп мхм
ол жағына аударып студенттеріме түсіндіргенде мен оны тіке аудармаймын ол сабақ беру аудармадан қазақ тілінен дәріс беру ол аудармадан бөлек қой мхм
біз ондай аудармамен айналыспаймыз міне жаңағы методикама байланысты оларды көбірек қазақша сөйлеттіру үшін біз ондай ыыы тапсырмама байланысты ол ыыы
тапсырмада олар аударым әрбір сөзді аударуға мхм а негізделмеген тапсырмалар қазақша сөйлетуге негізделген
сондықтан ондай ыыы аударумен айналыспаймыз сабақ кезінде мхм
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзі тану мен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
шетелдік студенттерге қазақ тілінен сабақ берген кезде көбінесе қандай қиыншылықтарға
қиыншылық ыыы сол бұрынғы он жыл ең айтып тұрмын ғой ең бірінші мен екі мың жетіде келгенде ол кезде жаңа интернет әлі дұрыс дамымаған
бізде әсіресе қазақ тілінің жағдайы өте төмен болды интернетте де барлық материалдар орыс білмеймін сіздің есіңізде орыс материалдары болды иә
көп ондай қазіргі подкасты айтпақ түгілі жаңағы қазіргі ііі қамшы деген немесе тіпті ютубта ешқандай материалдар болмады иә
қазір енді балапан материалдары толып тұр ғой қамшы деген сайттар атымен жоқ болды
бұрынғы тек баспа газеттер тасып алып келетінбіз чемоданмен егемен қазақстан і жаңағы жұлдыздар отбасы деген сияқты журнал соны ескіше копияға бастырып сөйтіп сонда да сөйтіп оқытатынбыз
қазіргі кезде де қазіргі кезде материалдар енді көп қой енді интернеттің дамуына байланысты
бірақ сонда да материал тапшылығы жаңағы материал көп болғанымен контент дейді ғой мазмұны мхм сол ы әлі бұрынғы бағытта
қалай айтсам болады қазіргі заманға сай келмейді мысалы өте жаңағы қызықтырмайды ы мазмұндары
бұрынғы сол қанша жаңағы кітап шығарыватса да қайта қайта сыртын өзгертіп іші мазмұны солай қала береді
өйткені сол бұрынғы жаңағы қазіргі заманға сай келмейтін тақырыптар
бұрынғы сол мысалғы жаңағы бұрынғы сол бауыржан момышұлыны айтады немесе бір әлі сол сол сарында әлі сол бұрынғы дүниежүзілік соғысын
немесе ертегілерді қарап мына сөз қорын дамыту үшін ертегілерді алайын десең ертегің де жыл сайын сол жануарлар әлемі сол түлкі қой таласқанда деп сондай бұрынғы сарын сол қазіргі заманға кішкене келе бермейді
былай көп бұрынғы он жылмен салыстырғанда жақсырақ бірақ әлі де сол жағынан көп әлі жұмыс керек мхм
сол қызықтырушылық жағынан тақырып таңдау жағынан кішкене қиын болады сондықтан менің өзімнің текстерімді өзімнің материалымды жасаймын әрқашан мхм түсінікті
мен осы жақта тұрыватқан кезде қытайда менің шетелдік достарым менен сұрайтын сендер орыс тілмен қаріпте олар көреді ғой біздің жазғанымызды мхм
сол кезде олар айтады бұл бір тіл ме деп біз айтамыз жоқ бұл бір тіл емес екі екі түрлі тіл деп
сол кезде олардың миларында сондай бір парадокс пайда болады
олар түсінбейді бізді
біз айтамыз жоқ ол қазақ тілі осылай орыс тілі осылай біз осылай кеңес одағынан шыққан осындай ұзақ әңгіме болады мхм ыыы
өзіңіз білесіз иә соңғы жылдары осы қазақ тілі қаріптеріне алфавитіне байланысты өте үлкен даулар болды талқылаулар болды мхм латын қарпіне өтуге байланысты
осы нәрсеге қатысты сіздің көзқарастарыңыз қандай болды
иә оның жақсы кем енді былай артықшылығы да кемшіліктері де бар ғой жаңағы латын әрпінен жаңағы орыс кириллицадан кетіп қазақ латын әрпіне ауысқан да жақсы шығар
бірақ әлі алфавиттің жақсы вариантын дұрыс тауып шығарған жоқ қой
ол ауысқан ауысқаны жақсы деп айтыватырық қой бірақ әлі жаңағы әлі де оның жаңа жаңа жасаған варианты латын әрпінің келіңкіремейді біздің жаңағы қазақ тілінің дыбысталуына мхм
сондықтан сол жақтарынан кемшілік болғасын бұрыннан келе жатқан сапаны көтере алмай жатқанда қазақ тіліміздің материалын мхм жаңағы балаларға немесе жас жастарға оқытуға
мхм сол ол тіпті әрі жаңағы сапасы төмен түсіп кете ме деп уайымдаймын мхм жақсы
қазақ тіліне байланысты тағы да сұрайын сізден
біздің қазақстанда осы қазақ тілінің деңгейін көтеру мақсатында еліміз бойыншы осы қателеспесем ы тегін оқыту орталықтарын ашқан болатын қазақстанда
бірақ ол жүйе жұмыс істемеді ол жүйе
себебі ол жаққа барып қазақ тілін үйренушілер немесе ол жаққа барып тегін болса да оқығысы келетін ынталы адамдар болмады
осыған байланысты орыс тілді қазақтарға қазақ тілін үйренуге байланысты қандай ақыл кеңес айтатын едіңіз
орыс тілді қазақтарға иә мына орыс тілді жастармен қазақ тілді жастардың қазіргі жастар біздің болашағымыз
үлкен шетелде оқыған тек шетелде емес жалпы оқу білімі сауатты мхм білім деңгейі жоғары адамдар арасында көп
жаңағы ағылшынша айтады ғой гәд деп та мхм бар өйткені әрбір көзқарасы басқаша да мхм
орыс тіл ол енді олар өздерінен өздерінен туу керек
мысалы көбіне мен ойлаймын ол ы мысалы мына жаққа келеді ғой жаңағы жастарды жаңағы болашақпен мхм
ол жаңағы қазақ тіліне деген олардың қызығушылығы немесе қазақ тілін қажет етуі олар ы отбасын құрғанда ғана балалы болғанда ғана келуі мүмкін деп ойлаймын
өздерінің санасы сол кезде оянар деп ойлаймын өйткені олар бәрібір де қазіргі жастар қазақстанда қалғысы келмейді
жаңағы ел көргісі келеді жер көргісі келеді сосын барып қазақстанда тұрғысы келеді ғой солай ма
мхм сондықтан жер көріп ел көріп басқа елдермен араласып келген адамдар ол бәрібір де ойлау түбінде балалы болғанда ойлайды деп ойлаймын енді мысалы
мына балам өскенде қазақпын деп айтса ол орысша сөйлеп тұрса ол тілін білмей тұрса і қазақ тілінің тілінің байлығын жаңағы түсінбеген керек етпеген бала ол қазақ бала болып санала ма да былай қарағанда мхм
сондықтан ы соны ойлағанда ғана мүмкін қызығушылар қазақ тіліне деген оянар деп деген үміт бар мхм
бірақ парадокс сонда оларға қанша қызығушылық процестері қаншама осындай бір тегін мектептер ашса да қаншама бір акциялар ұйымдастырса да олар әсілі бұл нәрсеге мұқтаж болмайды
олар осы нәрсені айтады біз қазақ тіліне мұқтаж емеспіз дейді
бірақ та өткен подкаста талшын әпке айтып еді і әсілі біз қазақ тіліне мұқтажбыз деп
осы нәрсені олар түсінбеді
мысалы сол нәрсені оларға жеткізу үшін мысалы қазақ тілін үйретіп жүрген ұстаз ретінде мысалы қандай кеңес айтатын едіңіз оларға
қандай кеңес айтар едіңіз
олардың жаңағы меніңше енді қазақ тілін қалай айтсам болады
айқанда енді мана айтып тұрмын ғой олардың өздерінің жаңағы тапшылығы болмай енді бала балалы болып балалардың болашағын ойлағанда жаңағы сосын деген бар ғой ағылшында ұғымда мысалы мхм
қазақ жастары жастары енді бұрынғы кеңес одағының адамын айтпай ақ қояйық
олар тарихқа байланысты сондай орыс тілін сөйлеу сөйлесуге мәжбүр болды ғой енді оқуға түсу үшін
сондай да қазір ондай ы мұқтаждық иә қазіргі ондай қажеттілік керек емес қой енді жастарға
мхм жаңағы орыс тілін білмей сен адам болмайсың деген сияқты бұрын ұғым болды ғой да
кеңес одағы сол әлі тоқсаннан кейін әлі болды жаңағы тәуелсіздік алғаннан әлі сондай бір ұғым болды айтылмайтын болды деп айтады да
бірақ ішінде сондай бір ұғым болды
орыс тілін оқымасам жаңағы адам болмаймын ау деген сияқты да университетте білім алу
ал қазіргі ондай қажеттілік жоқ деп ойлаймын солай емес пе мхм
бәрібір ы қазақ тілін қазақ тілін өзіңнің ана тілінде білсең және ы орыс тілі мен ағылшын тілін оған қосымша біліп жатсаң сол арқылы да жаңағы не білім көзін ашуға болады мхм
сондықтан енді сосын меніңше ол интернетте осы осы подкаст сияқты көбірек қазақ ресурстары болуы керек қызықтыратын мхм қызықты тақырыптарда сонда ғана қызығушылық тап болады деп ойлаймын
мысалы айтып тұрмын ғой бұрынғы екі мың сегіз екі мың тоғызда бұрынғы мен қазақстанға барғанда балаларға кітап аламын ғой
сонда манағы бір сарын болса жаңа жануарлар бауырсақ жануарлар ертегі деген де
қазір мысалғы соңғылары жақсарып келатыр
жаңа комикс комикс деп атайды ғой комик кітаптар ермек батыр былтыр шыққаны жалғасы әлі шықпайатыр мен жаңа редакторлармен хабарласып отырмын әлі шықпайатыр
сосын жаңағы не ермек батырдан басқа еркетай деген жақында шықты мхм
мысалы солар сегіз жасар балам соны жақсырақ оқиды енді өзіңіз білесіз комиксті сегіз жасар жақсы оқиды ғой ер ана жануарлардан көрі
сол сияқты қазақ тілінің жаңағы үлкендерге үлкен аудиторияға сай келетін орыс тілді қатыстырмай орыс тілін қатыстырмай тек қана жаңағы қазақ тілінде
мазмұны қызығырақ үлкендерге жаңағы нелер информация ресурстар веб сайттар подкастар көбірек болу керек деп ойлаймын интернетте сол арқылы қызықтыруға болады деп мхм
мысалға әйелдерге мысалы жас қыздарға жаңағы қазақ киімі бұрынғы қазақ киімін қазіргі заманға байланысты қалай жаңағы қазақ киімін стильдерін шығаратын сол туралы сөйлесетін тақырыптар
немесе ыыы жаңағы қазақ қалай жаңағы жас қалай қазақтың ою өнерлерін қызығырақ қылып үйретуге болады сондай сияқты тақырыпқа байланысты тақырыпқа байланысты деп ойлаймын тақырып арқылы қызығушылықтарын көбейтуге болады
өйткені біздің жаңағы кітаптарымыз дамымаған ғой қазіргі қазақ әдебиет қазақ тілінің әдебиетінің жаңағы кітаптары оқулықтары әлі де дұрыс дамымаған жоғары деңгейде
мхм сондықтан олар оқығысы келсе де бастап оқиды да сосын қызығушылықтары мхм жаңағы кетіп қалады деп ойлаймын мхм
фатима мысалы сізді тыңдап отырсам сіздің қазақ тіліңіз ы өте тамаша сондай кіршіксіз
шетелде жүріп шетелдіктердің ортасында осылай қазақ тілді деңгейіңізді сақтап тұруға не нәрсе әсер етеді сізге не нәрсе көмектеседі
не нәрсе көмектеседі дейсіз бе ыыы
мәселен мысалы шетелдіктерге сабақ бересіз жұбайыңыз шетелдік ортамыз шетел ғой сондықтан
мен енді кішкентай кезімізден үйде қазақша сөйлеп өстік
сондықтан мен ыыы ойлаймын қазақ тілім сондықтан соның арқасында сақталып қалды жаңағы өте бай қазақ ортада өскен соң
сосын және осында жүргенде мен ыыы тек қана шетел кітаптарын оқымаймын қазақ оған да
қазақ көп кітаптарын оқып сосын көп интернеттен көп мақалаларды оқып отырамын қазіргі болыватқан жағдайлармен хабарлар болу үшін
және айтып отырмын ғой мен шетелде жүріп өз балаңа өз тіліңді сақтап қалу ол өте көп маңдай терді ы қажет ететін еңбек оған сенің көп уақытың керек
мысалғы осында жүрген орыс балдар да жаңағы аралас балдар деп айтамыз ғой енді әке әкелері ағылшын
оларды қарап отырсаң олардың орыс тілі орыс тілі өте жақсы деңгейде
өйткені жаңағы оларға материалдар көп иә және орыстар шетелде көп болады орыстар мектебін аша қояды өз өз өздері сондай олардың орыстардың енді салыстырмай айтпай ақ қояйық қазақтармен
бірақ олардың өте өздеріне деген ы мақтанышы өз тіліне еліне шетелде жүрсе еліне деген мақтанышы керім болады өздерін жоғары қойып тұрады
сондықтан жаңағы орыс тілін жоғалпауы үшін бар жағдайды жасайды олар да ұйымдасып
бір үйден бір үй біреу бір қыз бір жаңағы біреудің үйінен ашса да егер мысалға жалдайтын жер таппаса
сондықтан мен жаңағы сұрағыңызға оралатын болсақ мхм күнде қазақ тілін кітаптарын оқығандықтан мхм және солардың қазақ тілін жоғалтпауы үшін көп тырысқандықтан қазақ тілін әлі сөйлей алып жүремін деп ойлаймын
егер мен жаңағы балама қазақ тілін ысырып тастап ағылшынша сөйлеп кетсем ой бәрі не керек жаңағы мектепте ағылшынша бәрібір осы ағылшынша ортада өсіватыр онда менің де қазақ тілім кетіп қалатын шығар деп ойлаймын
сондықтан ол екі бағытты жұмыс болғандықтан әлі де қазақ тілін сөйлеп келе жатырмын аха түсінікті
бағана асылы қазақстанда қазақ тілділерге байланысты қайтадан оралсақ
ыыы өздерінің балаларын орыс тілді мектепке береді себебі олар балалардың көбірек ақпаратқа ие болғанын қалайды мхм
дәл сол жағдай ы сіздің балаларыңызға да қатысты олар мысалы ағылшын тілді мектепке барады олардың қоршаған ортасының бәрі ағылшын тілді
оларға қазақ тілін үйретудің қандай да бір қажеттіліктер жоқ қой мысалы
оның маңыздылығы неде мысалы қарасаңыз әкелері де шетелдік дедіңіз осы нәрсенің маңыздылығы осы нәрсенің сіздің жасаватқандағы негізгі стимулыңыз не сол нәрсені айтсаңыз
иә дұрыс айтасың енді
даладан бірінші естіген адамға манағы айтып тұрмын қазақтардың өздері мында мен бірінші кездескенде ааа жаңағы мылқау сияқты болып келді наурыздан
ыыы ешқандай бір жақсы бір сөйлесе алмай бәрі орысша сөйлеген соң сосын үйге де келіп айтты
баланың көңілі және біздер басқаша болады ғой енді ашық та жасырмай айтып қалады ойын да
мысалы қазақтың үлкен адамдары сұрап қалса олар үйге келгенде маған сол бойда айтты несіне алып бардың біз қазақтар қазақтар дедік бәрі орысша сөйледі ғой да орысша сөйледі деп
мхм осылай ап анық қазақша айтып тұр маған
үйреткен себебім енді лингвистиканы оқыған адамдардың бәрі түсінеді ғой жаңағы сен айтып тұрсың ғой қандай бір стимулы не керек не үшін керек деп те қазақтың
ол бәрібір айналасының бәрі ағылшынша болса кездескен қазақтар орысша шүлдірлейтін болса мхм
лингистиканы оқыған адамдар ы жаңағы түсінеді оқыған адамдар
ол балаға екінші тілді үйрету олардың жаңағы миын өте жақсы дамытады да
тек қана қарап тек қана бір тілде білген балалар мысалы оны салыстырып отырсам тек ағылшынша сөйлейтін достарыммен олардың көзқарастарын басқаша қаратады
көзқарасты көзқарастары басқаша болады басқа тілді оқыған оқыған
жаңағы мида мұның пластикасы өте өте жақсы дамиды ол тек қана мысалы бір проблеманы қарағанда олар жан жақты қарайды тек қана жаңағы бір бір жақтан емес
сондықтан және анасы ол ол екінші тілді кім үйрете алады екінші тілді егер үйіндегі бір адам сол тілде өз ана тілінде сөйлесе сол үйретеді сол ғана үйрете алады да мхм
сондықтан қазақ тілін басынан білдім балалы болғаннан қазақ тілін мен ешқашан жаңағы ағылшын сөйлемей тек қазақ тілін сөйлеп сол арқылы үйренді
сонда сұрағыңызға жауабы жаңа баланың ойын жақсы дамыту үшін
оны басқа да жаңағы мысалы қазақстанға және алып барғанда ол ағылшын бала тек қана ағылшын баласы сияқты емес қазақстанға барғанда ол өзінің ата әжелерімен бауырларымен қазақша сөйлесе алады
мхм сол үшін де бір жағынан сақтап ммм
мхм жалпы өздеріңізде осы қазақстанға көшіп келу яки балаларыңызды қазақстанға қазақ мектебіне беру ата апасының қолына беру деген секілді жоспарлар бар ма
ыыы туған жеріне барып менің үлкен балам алматыда туған туған жерге барып құмға аунату деген да ұғым бар бізді да құмға бір апарып аунатып келу деген
біз айтып тұрмын ғой ол ыыы жас егер мүмкіндік болыватса жас сайын кейде әрбір жас келесі екі жыл сайын барып тұрамыз ыыы
ондай жоспарлар бар ыыы болашақта жаңағы кішкене қазақ тілін өзі жақсы игеру үшін бірақ тап қазір қашан деп айта алмаймын мхм түсінікті
өзіңіз қазақ тілін үшін ііі қазақ тілді ақпараттар оқимын кітаптар оқимын
ыыы балаларыңызға оқитын балаларға арналған кітаптардан тыс өзіңіз ыыы қандай әдебиеттерді кімдерді оқисыз
мысалы қазіргі жас ақын жазушыларды білесіз бе қазақстандағы қазақ тілді
иә жас ақындарды білемін жас оқып жүрген жігіттің атын айта алмай тұрмын қазіргі ііі өлеңдер ақын жазып жүрген
соңғы қазіргі оқыватқан енді абай жолын бәріміз білеміз да абай жолын қазақ тілін толыққанымды білемін деген адам абай жолын оқымаған шығар ол бұрын оқығанбыз
қазіргі оқыватырғаным тап көбіне ы айтып тұрмын ғой медиадан оқимын
көп қазақ тілдің саясатына байланысты қазақстанның саясатына байланысты көп қазақша ыыы мақалаларды оқимын оның бәрін есімде қалғаны жоқ
ал ы қазіргі оқыватырғаным ільяс есенберлиннің көшпенділерін қайтадан оқып жатырмын жаңа жаңа жақсы баспадан шыққан екен мхм
сол сосын иә сабақ беруіме байланысты көбіне біз енді баламен жүргендіктен жұмыспен жүргендіктен ондай көп уақытым бола бермейді мхм
кейде кітаптарды сабақ беріватырған қазақ тілінің сабақтарына байланысты оқимын
жақында ана бауыржан момышұлының ұшқан ұя деген мхм несі бар ғой романы соны қайтадан оқып шықтым
өйткені жаңағы бір студентімнің сондағы бір тақырыбына байланысты мхм
тағы да фатима енді біраз қазақы менталитетке қарай көшсек мхм
байқауымша иә өзіңіз таза осындай қазақы мысалы сөйлеген сөздеріңіз осылай көзқарастарыңыз барлығы осындай таза қазақылық аңқып тұр сізден
мысалы америкалық ыыы азаматқа тұрмысқа шығып осы қазақы менталитетіңізді болмысыңызды қазақылығыңызды жоғалтпай осы мәдениет пен америкалық еркіндікпен қалай ұштастырып жатырсыз
осы қазақ менталитеті мәдениеті қалай ұштасуда бір қандай да бір парадокстар бір қиыншылықтар осы осы дүние тұрғысынан тұрмысыңызда болмады ма
ыыы жоқ ондай болды деп айта алмаймын
себебі менің ыыы жолдасым екеуміз университетте танысқанбыз
сол өте қазақстанды жақсы біледі қазақстанда болып көрген көп елдерде тұрып көрген бұрын қытайда тұрған жұмыс бабы бойынша
сондықтан ол басынан бірден ақ ы жаңағы қазақ тілін ы оқытуға қарсы болмады
сол жаңа типичный американец деп айтады ғой америкадан бір басып алысқа шықпаған деп көп мына елдерді тек картамен біліп отыратын американдықтар да болады ғой ондай ондай болмағандықтан жаңағы
басқа елдермен ы хабары болғандықтан ы басқа мәдениетпен хабары болғандықтан менде ондай бала өсіру жөнінде де күнделікті тұрмыс жөнінде де ондай екеумізде қиыншылық болып көрген жоқ мхм
немесе осы жағдайға байланысты қандай да бір қызықтар болды ма өзіңізде
қызықтар дейсіз бе мхм
қызықтар болғанда ол ыыы так қандай қызықтар
а ең бірінші бірінші ұлым туғанда айттым ғой қазақстанда туды деп сосын осында келгенбіз ыыы алматыда
ұлым туғанда бізде бесікке бөлейді ғой мен бәрін сол қазақша істегенмін бала жағынан
ыыы енді шетелде бала туғанда бос бос жатқызады ғой төсекке қолдарын бәрін бос мен бірден бесікке ыыы бөлеп тастағанбыз
сол кезде ол мында кішкене таңғалып сөйтті мынаның бәрін не адам емес пе оны неге буып бәрін не байлап тастадың кішкене еркін жіберейік еркін жатсын деп
мхм сол жақтарынан кішкене сондайлар болды ол да таңғалып ол мхм
мысалы қазақы ұяңдылыққа сондай сияқты нәрселерге байланысты америкалық еркін менталитетке үйренісу қаншалықты болды
американдықта еркін менталитет бар деп сондай түсінік бар ғой бізде қазақстанда америкада бәрі еркін еркін сөйлейді еркін киінеді еркін жүріс тұрыс
негізі ол ыыы тым жалпылама жаңағы стереотип деп айтады ғой мхм стереотипті түсінік деп ойлаймын ол бәрі ондай емес
бұл жақта да әр әр адамның жаңағы семьясына байланысты оқу деңгейіне байланысты олардың бәрі бәрі бірдей ондай жаңағы еркін бола бермейді
сондықтан ыыы білмеймін өзім өзім мен өзім бойынша істедім баланы да көбіне қазақша тәрбиелеп
сондықтан ы ондай мен келіп мұнда америкалық болып кетуге тырысқан ештеңем жоқ
сондықтан оның ол жағынан көп ештеңе айта алмаймын түсінікті
қазақстандық лингвист мамандарды мамандарға байланысты өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз
себебі ііі кейбір адамдар болады осылай ойлайды қазақстанда қазақ тілінің деңгейін деңгейінің көтермеуінің бір себептерінің бірі қазақстанда лингвист мамандар тапшы немесе жоғары дәрежеде емес деген секілді сондай айыптар айтып жатады
осыған байланысты қандай пікірдесіз
қазақстанның ы қазақ тілінің лингвистері жоғары дәрежеде емес деген бе иә
жоқ жыл жылдан жылға жақсарып кеткен жақсарып келе жатқан сияқты білім деңгейі
өйткені мына айтып отырмын ғой оқулықтарды жазғанға жазғанда байқап отырамын жыл сайын өзгерісті күнделікті сонда тұрыватқан адамға өзгеріс байқалмайды ғой да біз мысалы
бір жылда барып қарағанда бізге өзгеріс көзімізге оттай ұрып тұрады байқалып
сондықтан ол жаңағы қаржыға байланысты сияқты да бәрімізге белгілі
лингвисттердің оқу деңгейін көтеріп басқа шетелдік мұғалімдерді әкеліп немесе оларды енді шетелге жіберіп қазіргі методикаға байланысты тренинг семинарлардан өткізуге меніңше қаржы тапшылығы
мхм жоқ сияқты сондықтан да шығар олар ы жаңағы бұрынғы методикаға сүйеніп материалдар жазатыны
айтып отырмын ғой ол манағы барлық оның бәрі осы осы бір кішкентай ұсақ ұсақ ұсақ проблемалардың бәрі бәрі сол бұрынғы жаңағы ы қазақша айтқанда тұлғалық қалыптасу немесе ағылшынша байланысты да
сол соған барып тіреледі әлі де қазақтың өзі қазақстандағы жаңағы қазақтарымыздың әлі де қазақ ретінде өзіне сенімділігі болмауы
әлі де сол орысқа орысқа ілесіп жүруі әлі де сол орыс тілді оқығысы келіп әлі де сол тез сол сол басқа тілге басқа елге ұмтылуы
басқа мәдениетке ұмтылу қазақ тілінде өзін тұлға ретінде мен кіммін қазақпын ба кіммін деп жаңағы қазақ тілі қазақ болсаң қазақ тілін неге білмеймін қазақ тілін жаңа неге жоғарыға тартқым келмейді деген сұрақтан ы бас тарту
сол сұраққа жауап беруден соған барып тірелетін сияқты бәрі де мхм
қайтардан қазақстанға келіп лингвистика саласына бойынша жұмыс істейтін бе едіңіз
жұмыс істер ме едіңіз мхм
жұмыс істегенде жаңағы мен айттым ғой оқу бітіріп болғанда менің бас бас мақсатым сол болды
қазақстанға барып сол бір үлесімді кішкентай болса да көрінбейтін болса да қоссам деген
бірақ бізде жаңағы көп қиындықтар болды
жаңағы ол қазақстанға жасағанда ол жаңағы менің ұсыныстарым немесе жаңағы көп жақсы ы көзқараспен жақсы ниетпен қабылданбады
сондықтан мен кішкені сол кезде университетте көп ол жақсы немен қабылданбады сол кезде мүмкін қазір жағдай жаңағы өзгерген шығар мүмкін
болашақта барып қайтадан тырысып көремін деп ойлаймын ммм
әсіресе маған мына балаларға мені мені қызықтыратын біз енді тұлға болып қалыптасып болдық қой мхм
балаларға болашақ болашақ балаларға деген қазақ тілін жақсы жақтан таныстыру мхм
жаңағы қазақ мәдениетін жақсы жақтан таныстырып солардың көзқарастарының қалыптасуына бәріне жақсырақ қалыптасуына жаңағы үлесімді қоссам деген ойым бар мхм
елге байланысты сұрағым келеді әсілі сіз і американың азаматтығын алған жоқсыз ғой иә әлі әлде алып үлгердіңіз бе
енді бұл сұрақ тіке тіке сұрақ та тарс етіп біздің қазақша қойып қалатын
жоқ қазақ жоқ ондай қазақ ы америкалық азаматтық ала қойған жоқпын мхм асығыстық жоқ оған мхм түсінікті
ыыы ұзақ жылдар бойы шетелде тұрыватсыз
мен мысалы қазір бір жыл өзім шетелде елге қайтпай жүргеннің өзінде елге деген сағынышымды енді сипаттай алмаймын
ал сіздегі осы сезім қандай
енді енді елді сағынғанда енді шетелде жүрген қазақтардың бәрі де сағынатын шығар сол сияқты біз де сағынамыз
бірақ енді айтып тұрмын ғой біз жас жас сайын ы барып тұруға тырысамыз мхм
ол енді туған жерің жаңағы қаның тамған жер туған жерің болып қала береді ғой бәрі өзіңе
қандай қанша кемшіліктерін естісең де ол бәрібір өзіңе ыстық болып тұрады да
сондықтан бұл әрине сағыныш болады елге деген мхм
келесі фатима сізге бір ммм түйін түйетін сұрақтардың бірі ретінде қояйын осы файдюрбидегі тұрақты сұрақ өзіңіз білесіз тыңдарманымсыз ғой
он сегіз жастағы өзіңізге қандай ақыл кеңес айтатын едіңіз
он сегіз жастағы он сегіз жастағы өзіме ыыы айтар едім жаңағы өз өзіңдей болудан ешқашан ы ұялма
қашпа басқа қанша сенен қанша басқаша болып тұрған басқаша немесе жоғары болып тұратын басқа ұлтының немесе өз ұлтыңнын адамын адамын кездестірсең де әрқашан өз өзіңді жоғалтпа деп айтар едім мхм
қазір қазақстандық жастарға не айтатын едіңіз
қазақстандық жастар ыыы қазір олар ыыы біз біз жас кезіміздегідей емес олар өте жақсы ғой қазір
көбі білімі кең мына интернетке байланысты алатын ақпараттарға байланысты да
сондықтан ыыы оларға осылай алға жаңағы
мысалға айттым ғой жаңа менің балам оқитын комикс кітапты айттым ғой ермек батыр деген
соларды жазған екі біздің екі жас екі жас жігіт қазір атын мырзабек пе еді атын айта алмай тұрмын
сол сияқты сондай жастар бізде көп болсын деген алға ұмтылған
бірақ жаңағы қанша шетелден білім алса да немесе қазақстанда жүріп қанша оқыса да бәрібір қазақ тілін білмей ыыы қазақпын деп қазақтан мен бір шыққан бір тұлғамын деп айта алмайды ғой
сондықтан қазақ тілін әрі қарай ы оқыта берсек мхм дамыта берсек сол айтатыным мхм түсінікті
осымен жалпы тәмам
сізге осындай бізге өзіңіз инициатива танытып өзіңіз і хат жіберіп осындай өзіңіздің ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін өте көп алғыс айтамын
әсілі сіз негізі өте үлкен өнегесіз деп ойлаймын
мысалы қазақстанда мысалы көптеген тілдік проблемаларға байланысты мысалы тілді сақтауға байланысты оны үйренуге байланысты шетелдіктерге үйретуге байланысты маңызды нәрселер айттыңыз
сізге осындай тұшымды ойларыңыз үшін үлкен алғыс айтқым келеді
мхм жақсы саған да көп көп рахмет
уақытыңды бөліп осындай сұхбат қазақша өзіміздің бай қазақ тілінде өткізгенің үшін көп көп рахмет
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол